Nakke injo punna lampa-lampa morea, biasana pengaruh gassing assulukang bangi a, anginunga nu dingin-dingin, ataukah biasa injo pengaruh panganre ladayya ntu do, kan liwa inne taua nganre lada, injo nakke punna pisarringa lampa-lampa see, biasana injo pengaruhna pertama anu, lampa-lampa mara-maraingi pakasia a punna nia ni kanre-kanre, parrisi karro-karro a, <hesitation> hakalai panyahanga battuanna injo dikua poso i taua, punnapakuami injo nakke pakkasiakku mara-maraingmi, biasana injo lapa memangma malli ile, nu kamunnina sekarang iya samara to isse dikua ile anu misagrip, injo misagripka dikuangang ile flu dan batuk bansa mange au isse taua, rie to injo pole ile-ilena tu rioloa biasa <hesitation> lemo dipasicampuru kecap tapi biasa to injo taua nallekki nasuro anganre cella, ya naballo-ballo bede pakkasia punna rie ni kanre-kanre, rie to injo pole sibuangeng lamu-lamungang nu kusse a nakke bahasana jahe to ji injo jahea punna nipanjari ile biasana kutte njo taua iya natuttu i naung napakahancuru tutturoi nampa napasipallu naik ere haggengna rere, kapunnamaingmi injo rere naik nille ri padinging. Iyami injo ni inung supaya ballo-ballo isse pakkasia a, injo pole taua punna morei haruski nahindari anganre nu tanning-tanninga, serremo saja contohna nialle pada ngkua nganrea golla-golla, injo golla-golla ya anre kalia nakulle nikanre, harus kalea injo naung nihindari, kapunna nikanre injo pila sanna i se a, anre injo isse nairung ngkua sikurayya na mari.